พอใจแฮง มันคือจั่งได้คุยกับคนบ้านเดียวกัน

พนักงานขายประกันลูกค้า ลูกค้าปฏิเสธกะยังถามอีก เวลาลูกค้าไปเฮ็ดธุรกรรมมันกะสึกอึดอัด

ดี เพราะลูกค้ามีหลายวัย บางคนใซ้แอป บางคนมักโทร บางคนมักไปธนาคาร มีหลายทางใซ้สะดวก

โอนเงินผิดบัญชี แล้วต้องไปแจ้งความเพื่อให้ทางธนาคารไปดึงเงินคืน ต้องใซ้เวลาหลายมื้อ

ข้อยว่าบ่เสมอไป บางเทื่อกะเจอพนักงานที่หน้าบ่รับแขก ข้อดีมีแค่ว่ามันไว

รับฟังปัญหาอย่างแท้จริง พยายามหาทางแก้ปัญหาให้จนถึงที่สุด

ข้อยคึดว่าบ่มี น่าสิคึดช่องทางเดียวกับคนทั่วไป

ถ้าเฮาสามารถเก็บความเป็นส่วนเฮาของลูกค้าได้ตอนที่มาแจ้งปัญหา เฮาจะเฮ็ดให้บ่เกิดความลำเอียงในการแก้ปัญหา

ข้อยว่าควรแจ้ง เพราะเวลาลูกค้ามีปัญหากะอยากกะความเคลื่อนไหว ว่าปัญหาของเจ้าของถูกแก้ไขยัง

ควรมีการบันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐาน เวลามีปัญหาอิหยังกะจะได้ฟังย้อนหลังได้

ถ้ามีกะดี เพื่อความรวดเร็วในการตอบปัญหาลูกค้า

ข้อยว่ามันกะสะดวกดี บางเทื่อสะดวกโทรกะโทรได้ บางเทื่อสะดวกพิมพ์ถามใน LINE Official กะเฮ็ดได้

ถ้าพนักงานสามารถอธิบายได้ว่าเป็นหยังใซ้เวลานาน ข้อยใซ้เข้าใจแล้วใซ้ท่าได้

แม่น ข้อยสิลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วเฮ็ดตาม ถ้ายังบ่ได้จะโทรหาพนักงาน

สำหรับข้อย บ่ค่อยน่าเชื่อถือ แล้วกะกะเวลานานนำ

ข้อยสิประเมินผ่านโทรศัพท์ บ่กะไปธนาคารเลย